Culture anay tsimihety raha volaniky aketo ôhatra zahay misy atao hoe betsa, betsa zany zany raha fi- toaka figiàhanay akagny zany kaofa andro fety, izany raha zany matôa misy io betsa avy fary zany hoe fermenter-gny le fary, misy fotoagna andrahoigny bakeo ahotrika ata anaty sadro ao de zay zany mahatonga azy lasa toàka lasa misy alcool raha io mahamamo.